to, me ma nyala a dure tuu betotuu nbwang nyo lima le yim le tetime. Tib nibi kuwo shi, so nyo lima a yim ne titime, na mun fa shiir di, na mun fa kina di, mun nyo lima. Ken dire nfa kina nfa bu tuu shi yang nang buur she <hesitation> tu mu yang nang buur she nte, na mun faa kina mun kolbu kina nyikar nin bu. Na mun fa kina <hesitation> mun fa bu fi yim wu kwangye di, kinan yi kar nin bu, na mur fa kina, nibi so faa kel kina di shi nyo lima, fa kina nkebi nyo lima bwendu min ye mi so faa kinan nkebi nyo lima, faa keb kina a dure nundel faa kina she ma, na- nan wu min Riga min kiye a kam ne kedu min kiye nshude, na mun faa bu shiir a nundel yimkel Yamba di, tu mun faa ade man yikar nin ko diin. Nyo lima le tetume nya mecce diin na Yamba na mu dire yer nin so nte yo lima di nyo lima na nyim Yamba di mun nyo lima, dure a dure di Yama yang nyiye kel mo neyekel lima wu nyo lima koro man- man- man she de nyo lima woro mu ku kewo shi, nibi nibi kuwo shi nang kung gu mun kukune Amma na usme diin na Yamba di, n limal mo dishi tuu nbiyo numo kura kedi w nyim Yamba di shi nyo lima to, faa kina nkebi nyo lima, faa loo, Munung loo mu yi a a mun sho, ka mu muurung loo mu yim kin, a chang nibi a dure mu na kolto loo di woro nkebi nyo lima, a dure na muna ka muna loo di foro dine mu yang dil loo she, woro nkebi nyo lima. Na mun we na kelle Yamba a nyiya mo di, to, dishi nyo kel lima. kelle Yamba di shi nungun nin tuu nbwang nye lima. Ken dire nwe ne loo amma fim ne she nda bu, keshin dire na kina, kina kon dishi no, fin she ndabu, na we dam a kam loo di, we kura shi she, nibi we biyo be yang tou- be fa shine ka di yirging kinal she ka di dokum shine na tu shi di shine. Nyan galeshi ndabu to nbwang bu nyo lima. Na mun kiye kelle nyo limo di, ta kelle Yamba, kelle yaa ba anungur nyine so, na wine diin na Yamba di, dishi nyo lima. Kar tu mu yang maa shi a yim ne loo tetime, na mun nwe na kello Yamba di ko mun- ko <hesitation> mun liye liye mun dib- dib tetime di, kelle Yamba di shi yang ya kel mo kan <hesitation> kura kedi, shung Yamba diyen mii di shin e, ka duwe di na wol so amma kar nibu an nun- del chung Yamba, nibi ye shi so- so namu no Yamba di, ka wanne <hesitation> chung Yamba di, fang tumbulung tir yeshi so na min namun fa kina di, mun nyo lima, fang balla ye shi so, namun faa kan nkina ka muna shiir di, mun nyo lima min maa kel nyala, mi so nyo lima nyim Yamba, na mun nyim Yamba di di shi nyo lima. Ka ma mu di shiir di, na mun kyinryim Yamba di, kum riyo lima. No mun nyo lima, na- na- na kun nyo lima a kom ne kelle Yamba di, kuma kelle me yang aa dure, kelle Yamba, kuma kelle mo yang an dure nyim Yamba. Kuma kelle we sheni, nang wu mi nkiye nshu de, shenil tetime na- na ketine nyina yamba, kelle yamba yang nungur kel ma na moma mu nyi bwe din kelle yamba yang ye shi so nkwang by maa de woro, man yikar nin, man yikar tidir loo, man yikar yirumbu, man yikan nuba nuba dur time, kel- diyen nye so- na- nan- faa kel shiir a nunde le, kan make le tuko diyen nibi nyal din she son siyasa di kell siyasa nidi we de, din bwang kelle yamba nnungur so, nfaa kelle dure kume a tuu kwangye amma diyen siyasa nbwang fang faa kel shel tetime. Na dire din fa nunde, kun tendi dire din ya a fiye di, fan shi yaan yim a dure tuu nibi le kume be man yikar nibi, yikar shin dure she ma yirumbul she na nuhu nwo, a nubu a kum wutil shiye na nubu a kum me shiye. Na dire na dire ka nbar mah di, nan faa kan kasila <hesitation> makel kansila a maa di, to, wmata nungu kuwo shin yirum bul she, kan nakin di so sho de. nyil le she, kam keshi ngyane yang biyo ko di, lam shin yinunbul she so shi maa diin, so tuu shin faa de, shi dakum diin, tib nubu ntendi de, nti shine bu, ka dire nfaa nbweli nbwel majalisa di, kan senet di nwmato nyim nibil shiye na tuu shi yang kam she, a dure nadir kuwo so na shin kami di, tuko shin kama do, foor din- shi yuum dure she, na lob keshi ten- nyo lal tendun din biyo di dewen tuure bwang naa shulum sham be di fati na nibi, fati na- fati be shulum sham koro bebi tubi ko nye kune do, so mi yang maa tuu kwange duku tendi ye, diyel wu ku ntendi tendi din ya maa ku nu mo bu tuu ku kura she. Nyikar kune bu na tu ku le shi ku so ting yinar kune de, diyen ko nye fatum a kam yer, nyim faa bu shiir, wmiyel no kin buwor buwor, ma nyi di shin, shel shuwo tum wu- wu- te- tetume diyen yikar shi a nundel ka nang gomnati nyi ye she di, gomnati. nwum nunde so maa gomnati ko biyo ko nem- nem na nibi amma na dire kur tendi din ya kab di ya nyim a dure nyangi buyangi yurum ne dur bulleshe na wel time shi <hesitation> na wel bangare nbwang nwol sho, lang ne she na tub nuhu wa ma ta de, nyikar bu tib nu bu nwmato de, mange yikan kel nibi a nunde wu di nibi faa nyim so nyi tendi dire duro ko din yikar kel nye. Yikar kin mange. yikar kin ko bwang mango nte to, nka shele nyidir. Nyidir tub she biyo ko an kuura kelle dire. Nyidir tib she biyo ko a nshe ni wu nwell nyanne nang wu nyin ye de- shenu nwel nyanne, kebi shenu yikar yikar kel tetume biyo to shin kodukum, ku yim kekkedek na kakkum nya ne yo biyo, to kura kedi, tib rabu so shin nyim shirr e, so duro konwi limyang kel kume. Ye kel so we kimting kel kume yan biyo to kodukum choktine tibirel kume wmarin, choktine tibirel kume nkonno, so nubu ko nung o, kum ko na kum ko we maa konno, nibi we rebung buttin. to, woro kar nbiyo to do, nlam shel tetime, a dure munye mu so faa kina nyo lima di, to, a dure min kiyer kune tib tuu nibi kuwo shi so, faa kina, di shi nyo lima, min nungur bwiir e fa faa kel kina ka faa fele maa kuu, ka faa ku yikar kin <hesitation> yikar kin a nunde wu gomnati yi she. So duro ko mashir nakin, mashin yi shin albashi, sheni nwe a kam shin, nsheni, min ye de shenio she nte, na- mu na dire nfaa shiir di, ku wo tub nubu mbwangde nang nubu maa kebe. Ka dire nborel she di, wol so din faa we kina kore, man chung na kwaan ne she shuwo tum nan, wu min ye nin yo dir na tume, man chur na kwaan ne she, loh ne yang e shin kina di, yan lim kutung so shin lam nubu shuwa shinum tuum we, lob ntim kutung. Din faa we wol, so kina a dunde kusham e, lam- lobtok, nubu be yang lam so, yang ching shi, na din- to, min nunger kel kume mi so, nyo lima mange faa buti a nundel faa nyaka. Na duro ye shi so nya- nyaka nyo lima di, nyaka nkebi nyo lima. Tuu bwiir nwe a kam ne ma kel- faa kel nyaka, nyaka, na mun faa di, tung kelle yamba nnungur so na muna nyaka di nduwo nyiye nubu nbun de, yikar nubu ne di shine, yikan nubu lam she. A diyen, ka duwe nan faa shiir de, ken dire we diwe de na shaan, nti ba dire, nwe na shii a shang ne she, man yikar. Kelle yamba nnungur nyine so nyi yikar buttin, a dure yikar buttin, dishi tuu yang yikar kel nye nyi faam foor keshi kan kuule yamba di. Na mu maa tuu fanshe tu- tu fanshe di, barka yang biyo ko, barkel yamba yang wum tuu mu di shi ne amma ken dire so shi faa shir ka na ma nyine di. Na mun ye mu so mu faa kiir ka na muu nyine di, tuu bwiir diwe diwe di a munjo. Ken dire, nubu nyim shire diyen, nibi bo kel shel sa kedi ngye ngen ngue ngyen a tibir loo. Na min nyen tuu ko di, mu yang faa shiir nyi, na min nyiyen tuko di to bwiir nwe kam shinyo kel dir na faa tuu mun faa a nunde wu nke bi well nyim yamba. Me ma nyala mi so ku biyo, ku shira de fakel tuu mange na yim yamba a kamshin e. Na nyim yamba mange a kamne tun un faa de di, tuun do diye she nbwiir, bwiir lering kin nwe mun lering kin, kelum nwe me ka mun fa bu kelum na lo tetume, di, mu faa fa kelum ne yamba namu fa. to, nang wu̱ min- min kiye kedi̱ na a dure̱ nte nyo̱ lima, nyo lima min kiye shiir na a dur shin, tuun dewe di ye she, min nang buur nai a dure kedu ko̱ mo̱ kiye̱ do. Na ke̱du ko yaya dure te- a dur time nibi nyo nyo di, min ye shi mi so ni bi ma kura kedi a dur shin. Shi̱ra de ka dure mo̱, min kel yama, yamba yikar nyi ne̱